اللعبة اللي نحب نلعبها بروحي الحج هي لعبة من زمان <hesitation> في واحدة ما نعرف اسمها توا حاليا نلعب فيها، هيكي كرات <hesitation> لونهن أحمر يمشن مع بعض، وكرات لونهن أخضر لما يتجمعون تلاتة يتمسحوا، وفي لعبة سودوكو زمان كنت نلعب فيها بشكل يعني ما شاء الله.